אלא כאן נقدر נרג׳ע פלאזמן בעית נמשי לעהד אלדהב דיאל ת׳קאפה אלאסלאמיה פלאנדלוס, ח׳צוען זמנ אלחכם אלאמוי פכורדובא, ועלאש? חית כאנת פטרה דהביה פלעילם, פן ות׳קאפה, ואלעולמא דיאולהא כאנו ראד פי טב, ריאצ׳יאת, פלספה ועימארה, בעית נשוף כיפאש כאנת חיאת אלנאס ונתעלם מן אלפטרה לי גמעת בין אלתקדם אלעילמי ואלחיאת ת׳קאפה אלמשתראכה.